Kultura <hesitation> e Mbretërisë t’Bashkume ose kultura e Anglisë osht kogja e influencume prej kombinimit historik t’venit. <hesitation> Si pjesa e Anglisë, Skocisë, Ëales-it, e vendosin veten në ni pjedestal që kanë etiketë shoqnore t’mirësjelljes edhe t’sjelljeve n’pëegjithsi.